أول ذكرى ليا هي أول مرة نشري لبسة بالطريقة ديالي الخاصة أو بالإختيار ديالي لأنو فالعادة الواليدين هما لي كيتكلفو بشراء ملابس العيد ولكن فهديك المرحلة كنت صغيرة بزاف مشيت أنا أو ختاريت اللبسة لي بغيت بالدوق ديالي أو كانت واحد الذكرى زوينة بزاف الرختها فدفتر الطفولة ديال